<hesitation> من حيس التقديرات، عامة شخص واحد قد يتراوح الانفاق الشهري على الطعام بين ميتين الى ستميت دولار <hesitation> ولكن في اليوم <hesitation> سوف يصرف عشرين الى تلاتين دولار ، والاسرة مكونة من اربع افراد قد تصرف من مية لمية وخمسين دولار.